To ɗo bagina ɗo bayi na rayuwani wun wɨham jayi suba tun mundɨ gaɓina <noise> yauwa baa har coonakɨn kuma muga tya ɗima bagani agnaniƙya kutika da shike kutika jinsu amma har coonakɨ kutika da rayuwa mɨƙyaboni lokaci naka miyata tlihu lokaci naka yauwa to jaɗiga jaɗiga a tɨi baka mma nakɨ washa shakɨ washashan nakɨ ta. ta nazari agnama washashankɨ saboda yaddai da tsiru sa washashanka anai ma wankau a ɗigɨtusɨ du baza gon daidai dagabi mɨya buwama tsafa wasinai abɨ tindi mana marusɨ abɨ sundɨ tsinta tsinta naka washashanka muma mantayu subɨ dibi buwatlin mi vowama matsawau vuna matsawau.

Hamba ɗigaka abtlin dai dai <noise> kuma a wuga adaɗigan ɗingama mamma mantau mɨ gyaɓonin ja ɗigadu gana tsona misali ndɨnja mingilaka arjin ɗai nakam kum ja ɗigadu him kabinaya ndun takumkum farasu zahiyasu tlifiyaika <noise> afaru za hiya tlifi a dun takakumkum alama washaha busai to mi gyaɓoni ja bulama takɨ ɗigɨkɨn har mi gwarzama kuma ka ɗima lokaci nakaka yauwa alamu wakaka sa kasance <noise> daga ɗamewaga munda kwafa mun gwadi ina hamba dɨ bulama ati babana malva domin tsa misali ata ndɨn <noise> wiya ndunja abɨ kafa ra ka <noise> ɗigadu wasin tsirtasaika to ja vuwaza sa vuwaza a tlifi <noise> to doga ɗuma awasɨn shikenan midu miya ɗuma tawazi gaya ɗuma gwaji ina hamba du bulama atɨ bakamma <noise> shikenan daga farasu bayuja a naka tlifiyago to min ja mine gaskanta lailai hamba tiye ɗigaka tiwanka.